Dabbaaji mai do naftira be luwal majum ngam hisugo kala ko torrata dum pat ha ladde. to dabbaaji fere wari yidi torra di, kanjum bo do naftira be luwal majum sai tufa dabbaji je wari torrugo dum mai.